Nanajanixhi nali iyoo, xhichu'a onrelo lojan i iin, veike neí niña chivii, te ngujana inixo onrelojan i iin a onrelojan iin nombre xo'a há teyinaye kelikuentax xhoxe kuxo há <hesitation> kuexo.